Aha obugheni obuwene nganza nganza obugheni ebwa ebuwana abandu ebalhya, ehabya obulhi byalhya banyoni baghe ebatsema mukalhi waghe enambalha ndeke okwa bugheni aba mama waghe ebasima enganza ebwabya omwa hotel nganza engaghenda omwa sya mothoka esiwune na bulhi mundu owoosi enanza enabugha athi <hesitation> obugheni bwa <hestn> bwa mwiwana ehabye aha ne buffe abana ebanywa okwa soda yeah.